بكل سهوله لو في اكل ءء اتحرء في الئلاية بتاعتي هغسلها احط جواها مايو واحطها عالنار بحيس الماية تغلي جواها فطلع كل الحاجات اللي لزءت في الحله وبعدين صبون المواعين والليفه واغسلهم واشطفهم وخلاص